Tsia! Tsy mitombina izany hoe miasa tsy misy tombo- tsy misy tombony manokana zay satria raha ohatra hoe raha mana hoe magnary fotoana zany ianao nefa fotoana efa hoe rehefa fotoana de mitovy amin'ny hoe mitovy lanja am'vola de magnary vola zany ianao raha ohatra hoe mandany fotoana am'raha sisy azahoanao tombony de sady mandany hery ianao a, no reraka anao a no tsisy vola, ny fotoana hafa tokony ataonao raha hafa lasa lanianao am'le raha de sisy fivoarana.